اذا كان فيني اختار بين انك ما اكون مضطر للنوم او اني <hesitation> ما اكون مضطر للاكل مرة ثانية كنت بختار اني ما اكون مضطر للنوم السبب ان النوم يضيع جزء كبير من وقتنا كل يوم لو ما كنت مضطر للنوم كنت اقدر استغل الوقت هذا في اشياء مفيدة سواء كنت اتعلم او أشتغل على مشاريعي او حتى أعيش لحظات اكثر مع الناس اللي أحبهم.